Pues yë bë a'ax dun myas i'ixë yë bi'i a'ax dun myas epyë yë a'ax jedun omyamën yaj nënyë kasëyëbë tyam a'ax jedun om yaj nënyë koxëyë tyam a'ax je'e om nyëjpë yaj nënyënëbëyë yëyë a'ax jedun nya i'ixë nya epyë.